<noise> Ukatili wakijinsia, <noise> ulivii, chibaba, <noise> nga wingiju mufumu wampia wechi mamuta kuhombi biashala ilazima kushusho, wechi mamangatu usini kazi inukaa omba. <noise> Namaana ukula na ndipanukuwele mkulangali ni kaza kupatu mushala na wechi mamuta kujishugulishu kuhomba ibiashala yonsiia, ilazima kunya nyase, hali ukatili wakijinsia. <noise> Umufano na uwe nipanenene, buwanawane wali ni kazi. Kufuno wali ni kazi, <noise> wendeli ukusagaya chimaama uvi, uvi fino kupatu mushala nani wanjiika tangi sendi, nyanya sende, pamutuwa unsende, yonsi chichikahombi biashala. <noise> Koo amatokewe hake, umufano wali pane, amatokewe hake heli kujitajani, yamumozile kumambongata yayo mnayamule mula namukamutu, yamumula na chinachamulete lile ila kwenye seotukulanda zi. Koo umufano na uwe na pane, ukatili wakijinsia, uwe ni ulipo na uwe ni umufano pali nene. <hesitation> Darili zino na uwe ni, achitichino walangangi wapatu mushala, akutuwadila biundogu, nani ndini familia, zino wansila pakali kwenye li. Koo na uwe ni ngati kunya nyasa, namana angakulola ngati mwane mwamuri familia. Ukuukwa kunu kuya kusi familia, kunu kuya kufanikishi ya lazizo, <noise> ya patifaida. <hesitation>